Erowa fa man obuam oulami erowa abok afa-a erowa sa eduwi erowa su edong ewoma sa edong afa simmi se awonh erazi dok-a erowa si edong afa simma se awonh ekpo kar-don-adan owuridẹ madeowar me se fi obari obar afa sa adawi ekpo ka akara afonni pe akara be azimmi aka owonh adawi etangini arawa afa azaa adawi ennon chi ko ott oh aka awona ekpo pi ma atzinna a wonh mẹ erowa ma za oda wan-ye erowa fe odami ocha ottoh owon owuribe mado owowa me awone ocha-ayimi ma zẹzẹ ma okka kwaam obaak wom mando be erowa se eyan-nna ko-mo si owuri mbong maggi kwa omona onnom fe